Hataholi musisi esa namanene hala melodi mai neme nula dale halak ndia manaa ana tunga losa nula pokonya nula mateena neu na boema ana hapu makluk tamalole yang ala adakan konser-konser rahasia.